Am buraa yak wasa taa arnu buuraa maŋ nu ti, taadaa yak taadaa mabaŋ irii nu ti, taadaa mabaŋ irii waŋ jaa, aŋaa niyek kan naa kaynu lolii ŋon̰a taawirti. Gun bar menin tanju barjisee drep tanju, kay lolii buraa waŋgu wasi, annaa tiak ti buraa waŋ tiŋ aŋaa nizek kan naa gun dawlak menik zak jaa cad nak waagin, kay lolii woŋon̰ti, kaz lolii ŋon̰a taawiri, dawlak cad wey bar yak talun naa nun kaa, talun jaa lahaayit wii edere ka, wujaa bar yak jaa gozbeeda irii yak jaa sila wirtiŋ ka, wujaa bar yak epdi wir ka, wujaa bar yak chokoyon wir ka, aasuŋun ti kar n̰or tabugin, ebeche ka, amleyuno kaa kan, chokoyon kaa kan, malŋa kaa kan mandap kaa kan, aasuŋun ti waar kaa kan, aasuŋun alakaanak karan endilbiŋ kaa kan, ŋeer kaa kan, chukum kaa kan wujaa talun wii bar yak haa mata kaa kan, amzuwer kaa kan. Wuujaa amleyuna kaa kan, lahayit minchak koko, koko, koko, biltiŋ gu fot suŋun, wii lahaayit kalayit waŋ dumnanu saran ti gaga kaa, kay yak buraa waŋgu ta nirnu aŋaa lolii windi, wav wi dumnanu keyi wii hedim sire nujukinu bar yak minchaakaa waŋ nun lutoo yak buraa waŋgu su am oŋon̰nu n̰eetiŋ, tiŋ buraa waŋ taadaa teneenu aŋaa niyek kan naa nin̰eeti, kav yak jaa ta nir tiigin ti tiŋ niin̰eeti, kaŋ yak jaa tadaa nasiŋ tee niday gin jaa tiŋ wey kaŋgu dum kutup tenen ju windaa, bar yak jaa «hesitation» cat naanun dumnanu kutup yak buraa mabaŋ naa waŋ tiŋ kaynu jul kudriyaa yak jaa kudriyasiirii yak jaa dolok dakaa oddoy tiŋ nun ner ti buraa tiŋ naa tin̰gutun kan, kitaaban kan, niwaa nu kan dumnanu kay nu kooren jaa naran kutup siŋgen, kutup wenii waŋ jaa aŋaa niyek kan naa kutup lolii wi, kutup yak jaa aafee kiraa naan ju tindaa. Kutap yak jaa kaamus wirnu ju tindaa, kitap baŋiyak giniŋnu ju tindaa, kitap siwaa naa nu ju tindaa, kitap taarih naa ju tindaa, kitap jograpiya naa ju tindaa, kitap yak jaa luhak ŋaasuŋun tiŋ kitaabaa nu kaa, gerdaa nuu kaa gasiŋtee nu ju tindaa, wujaa kutup yak jaa aafee baŋiyak giniŋnu ju tindaa man̰isiin kelee nu ju tindaa wujaa zipdek taarih dar maba naginiŋnu kaa jaa tindi. Kutup waŋgu dum mii ebeche ti giday kaa, enjemeene ti giday kaa, hilal feriŋ naa nun ti giday kaa, barjisee kay lolii windaa nun dum makaatip nun tigin, taŋ tun tiŋin sugurtun tigin, hillal nun tigin motuwoo nun tigin, kadusii nun tigin mestuu nun tigin, kurnuk jee nun tigin aasuŋun ti, barik ke mii gagak yak kutup jee yak jaa mabaŋ kan, mabaŋ nu waŋ zaata kaa, tiŋ kitaabaa teneenu kudo mbir ti ketip nirer ti, kitaabaa kudo mbir nu jaa ŋanaatiŋ, kitaabaa tenee toonu tiŋ kitaabaa yak jaa tiŋgutuu. Walla tandan jaa huruf walla huruf laatiiniiyaa kan ti ketip nirer ti, too nu jaa tingituu araŋkitak naa nu, tiŋgutuu araŋkitap naa nu ti ka tikaa, tiŋgu kaa maŋ tiŋituu lolii mene, waŋ nun ner jaa ju naa yak tiŋituu araŋkitak nu, waŋ ottukoo mbaar tal tek, tandan jaa ottukoo kuŋaal tal tek annaa wi, tiŋituu yak jaa araŋkitak mu wey tiŋ nun ner ti maŋ jaa, mabaŋ nun tiŋituu yak araŋkitak nuŋgu, loliii nu dum munduŋuro lolii nu dum jaa waŋ buraa mabaŋ nun waraa nu ketip wirandi, masalan tiŋituu yak tin̰iŋ sot irik tik kaa kan, kaf marbut kaa kan en wirgu kaa kan, aasuŋun tin̰iŋ yak jaa wujaa saa musallas kaa kan, wujaa haa irik tik kaa kan, waŋ dumnanu mabaŋ nun maŋ mondochandaa wi, kilmek yak jaa tii mabaŋ diken tek tiigu, tiŋituu yak wasa aarka nilar waŋ sot gu taa kaa, saa masalas gu taa kaa dumnaanu, sin gu ti barik wenigin mondochi waŋ. Barik yak sot kan barik yak saa masalas kan, aa wirii waŋ naa ti, annaa tika ti, huruf yak am bur arnun ner lolii nu dumnanu, waŋ mabaŋ nun ketip wirandi, ketip wirandi ar waŋ jaa n̰eetiŋ, tiŋ mabaŋ nu huruf wajaa tenee drep kaa, tiŋituu zak aram kitak nun ottuk ton madakalaa windi, waŋ nun ner jaa, tallanak harif yak e wirgu kaa o wirgu kan wujaa waŋgu jaa gida chekil tenee nun takalan ti kaŋgu dum tin̰iŋgu ejimik dum taanu, tondochoka jaa daba tirka, n̰amsa owol teyi. Haa annaa waŋ jaa n̰eetiŋ tiŋ wasa, waŋ dumnaanu wandrakandika ti, kilmek jee yak wasa n̰a kaa kan, wuraŋ kaa kan, ndkalak kaa kan, nduluk kaa kan, ndalbak kaa kan, ndoroo kaa kan, ndarbana kaa kan, waŋ tin̰iŋ ya nd wirgu kan nan ti, tin̰iŋ yak tro wirgu kan jaa, trakaa kaa kan, triŋdaa kaa kan, trektrekaa kaa kan waŋ jaa tin̰iŋ yak. Tra irgu kan ti, tin̰iŋ yak pa wirgu, pa wirgu kan jaa, tiŋ pompik kaa kan, pitpitdaa kaa kan, pekdaa kaa kan, waŋ andaka, kilmek yak yak tin̰iŋ aa ar tiginiŋ nu wi. Wujaa tin̰iŋ tek ndr wir kaa tindi, ndr wir tii gin jaa tiŋ lotoo loliii waani, darbak kaa kan, ndrabanaa kaa kan, waŋ dumnan tin̰iŋ waagu kan nindaa wi. Wujaa tin̰iŋ yak tin̰iŋ tek jaa tr aa wir tindi, tiigin kaa jaa trifii kaa kan, trenaa kaa kan waŋ dumnan tin̰iŋ yak tr aa wirgu kan nindaa wi. Wujaa ŋ wir tii gu kaa anŋaa niyek kan naa lolik ti, waŋ nun ner jaa tin̰iŋ tiigin ner ŋaamzi, ŋuma gagay ŋoti ma gara, ŋari tiŋ andriitee nu, ŋalaa, ŋalaa ti onduuju, ŋarŋan ti naar, ŋalak tika tunjuniini, wujaa ŋoniŋ kan ma drakiri. Ŋoniŋ kan ma draktee giday, mii ŋun ner ma gara waagu tin̰iŋ yak ŋa wirgu kan ti, wujaa tin̰iŋ tek kaa madakalandak tindi, tin̰iŋ tiigu jaa n̰aatiŋ, aazoŋoonu tin̰iŋ yak tii, mb wirgu ti, mbakadaa dool, mbaar dool, mbakalam dool, mbir dool, waŋ dumnan tin̰iŋ yak wirgu kan ti. Wujaa tin̰iŋ tek kaa tindi, tiigu kaa jaa muŋaandi, annaa tika ti buraa mabaŋ irii waŋ tiŋ tiŋituu laatiiniyaa ginak kaŋgu dum gerziinu loo gasiŋtee ti, yak jaa tiŋitii araŋkidak kan tan jaa, ndin̰etee ti. Ndiin̰ee tenen jaa n̰eetiŋ kaŋgu mii bee dum weyiŋ tin̰iŋ yak araŋkidat tii kaa hor kijiinun nee kaa beedum kaŋgu dum ger toroŋka lokoyandaanu wujaa tin̰iŋgu tindaa kan kaa chekil tiŋ aŋaa niyek kan naa kaŋgu mbaka wiri chekilek yak o wirgu kan, wujaa chekilek yak kesirek gu kan wujaa fatahak gu kan. Wujaa jezimek gu kan, wujaa nasabak gu kan, wujaa sukun nu kan, waŋ nun ti gerzitee ti. Mii dum gerziinu tiŋituu nu lolii lokoyandaa kaa chekilteni yokoy, lutok yak tayte, tuyte, toyete, teyite, waŋ dumnanu tiŋituu nu sawa ti ketip sitee ti yak jaa chekil nu dittir andaka kilmegu drep, maanak drep, wuunju, anna tika wujaa buraa waŋgu am su oŋon̰nu n̰illiŋalak erii nun ner menii nu min̰iŋ kan munuŋ kan taŋ yak inda melwiirernun waŋ buraa waŋ nun ner buraa too ta wirandi, annaa tika ti am n̰iŋalak ayaanun ner gak yak n̰ilik ayak tiigin ner barik tiyoonu gun ebeche naanigu eyiŋse, naanik gu jaa keyi gersu burasii tookann wujaa, mesik yiiranik kaa jaa eyeri, hiiranik kaa jaa munuŋgin tiigin ti ger ari, ger arka naanik gu muŋoonu, gak ya jaa naanigin niŋ tiigin taŋ kolii luwak kan, aasuŋti daway kan. Barik kidiyan n̰ogun jaa giraa tiŋgu giraa kuran nu ger ari, annaa tika ti waŋ tigituu yak huruf yak jaa araŋkitak nu wi, annaa tiyoka ti, tiŋituu yak jaa laatiniyaa nu waŋ kaa, waŋgu dittir ti lal sun jaa ketip mindrii, waŋgu bee tin̰iŋ yak jaa n̰o kan, wujaa ŋo kan waŋ dittir an ŋalaa drep wi, too nu dumnanu sawa wi annaa tika ti gun barik yak jaa bar maŋ mindaa waŋ nun kaynu tadaa waŋgu hor mimiree gersu wujaa ta wiri, suugin tanju, taŋ tanju, osurun tanju, barik kusii tindak tanju taawiri yak jaa kitaabaa teneenuŋgu nas nu n̰iŋgalaa wi, waŋ jaa ŋaasuŋ tiŋ lolii mosotee nu, aasuti kay lilituu kan, kay kukuytuu yak jaa nasaaraa, wir tiŋ kan tukulin ti fikirek wenik windriyargin jaa, tamattimayek tigin kaa lal suŋun n̰aaman, aasuŋun naŋan walaka jaa tiŋituu waŋ wiŋertee ti. Aasuti dumnan fikirak wenigu ndriyan jaa kidiyan hilal yak jaa gun, dar maba gin cat kolii indan Kiyan, welet sire, welet sire, welet sire, niŋgeeri hillek konik waagin ŋarim taa kiri taadaa konin anil andriyan niŋgeerin nilan suŋun dittir ti nilan jaa, bada ambir teri dawaa, waŋ andaka taadaa yak am niyek kan naa oŋon̰nu ti. Tiŋ jaa buraa mabaŋ nu ti. Waŋ andaka am kitaabaa tenee nuŋgu ju awas, gerdaa tenee nuŋguju awas tarjamaa tenee nuŋgu ju awas, lutoo too ti waŋ kan ndriya ambir kaa jaa amgu mbaka andirtaani, haa waŋ andaka buraa yak jaa mabaŋ nu ti, tiŋ kaa jaa kay yak jaa ebeche ner talun, lulun, mooto, minchak, nindaa waŋ andaka taawiri kay ton kaa jaa taadaa waŋgu wasi.